Si pensu ch'a sie ën prublema për la società përché al e sempre pi veia e a ie papì d'maznà, però capisu le persun-e ch'a volu pa avei d'maznà përché gli stipendi a sun sempre pi pi bas e al e dificil mantenìe manteni i maznà